Le re jwa'n ta refrigeradora ley nly ntoyala, ntoyopa, ley nly nazes thi jwa'n, ley kenap thi jwa'n par na yozada thi jwa'n xanak re- re bendura re jwa'n yebana, re jwa'na bloy len refrigerador naze tayal yan- yan yopa jwa'na ze na na goltey na na- na ndota tyaka, mbayna taga yeja na yeja ze na yezadey tyz broy mkea' tyx broy mkea, mkea cho- cthi amuda chop amuda mbay na ludla lyzla blozay len- len yiba na ze yezadey za, mbayna taga re lexa lexa lexa bloy len yiba teyia nzoy thi pla wiz na yezadey, re ngud xlyeba, re nit nala mbay re nit nala ntoyopa nit nal za tyz po nazu ndyak la, nazu toztir ndyakla cha golo nit len toxkua nit nal na goloy len refrigerador naba na ze mbyala ze ngok yopa nawue nixa mtoyala lozoa', mbay nly nazesa tyz xa na gabna na nayana bli toxkua lud nit nal jwa'n re yiz nguda mbay naze bloy len thib ned jwa'n naze bloy len yiba refrigerador naba ngolal nayeza ngolal key mbay le miska jwa'na jwa'men ze toyala lozomen o komen len nit nala na ze ntoyala nit nal, mbay taga nu re jwa'na nly nayeza xa nak re re gelatina, gelatina nawue nlila nita komena lena per na kon jwa'na naba ze ngok nayeza ze tayal lirzynmena re zyn ya nly refrigeradora naze ley toyala ley ntoyoba ley nkenapa ley re jwa'n ze na yezadey.